He ngi gí mo a joge, gyíŧi biwoo ma fana, bigol ma bingi gí mo a jogi ma. Bari njabir he de, he biñaŋ ma húrriti wéde, hadi nda afife mo, anbabtili mo, a jogi ma hed ma wi gibatili gilli ma. Siŋ fana nda a gont, a fnjiŋne, hee hi ntoo be a joge, anan wéliginti njabira, habe ingi siim mo bindaŋ ma nsaante. Nda aguuntite a fntédi fe, mbo we ahirta a wéde, we awéligenti njabira. Njali ma anwéligentili njabir he de, we itúur de, bari ingi siim mo siime, biyaa nda agont, angi too mo a wéde, hédi angi to wéligentili mo, anan to gí njabira.